Nemwi nakunda ukumwa isule lya malezi kwa sababu si telia malezi ndi lilika si mikwa ni mutele amaiza amaeleka umutele ngi wiza weleka amaiza atele ngiwiwza wakatukanga aize azule ngange lyaya isute kamili alino nkamwa napokwene pano akulizua akweleka vipolwe, vipolwe vivi avino ndi viza vyaya vipolwe ngapane amiza atele iweno umutele ngapano iliza iliya isute kumtondo wakwelili isute lili chino nalikundita kwnaza kulimwa lyakaya kwa sababu umaamua ngu ukulonda mchuyo yamakukamila kutumia nna manzi makaye yakame ndu ukuswela yakutumia matete ya kwaida yaa umatumia manzi makaye kwaiyo lili lilibola zaidi kuliko komoni, komoni wene ngi mama waliwazua akupela mukumwa vivyokwe ne ivizuke basi kusi kaili ukuti tukavye kaili ukuti tukavye kaili <hesitation> manye ngi wata mani we mkola wasenela kung'anda pano umaya ukaike fukutu lakini mubaa tukumwanga angewizuke.